um aru iro manyukung da bangsa' sebap um dalam negaraku mogilo bangsa' dan bahasa' manyukunglah.

um Acara perayaan tempatan biasa' kalau toun-toun masa hari rayalah tokou mi miongoi da keluarga' selepas puasa' sebulan supaya tokou mitondus keluarga mangirat da silaturrohim.

um isada' banda' kreatif yang maparas ataupun hiasan yang aru dijok sakarang ti cuma yang aru ti um nu iti mamadi' um bakul-bakul um yang inalan antad da rumbio um dan setakat ino ino oni yang aru dijok sakarang ti.

Tokou misti masaruklah miyogu bila tokou bokorojo nunu oni jinaung tokou maranyahkah makito tokou isakah tokou kana capat-capat mongoi piyogulah supaya tokou mamajaga da kasihatan diri tokou sendiri dan nini keluarga tokoulah.

Mogilo makanan isa barapa' sihat no kalau inaya'-waya' tapi' tokou ti cuba'lah barkala jadi yang paling utama' adai isa' nagulu' tokou makan salalu' koyo nio burger no pasal kandungannyo no mogilo kolod boh ino yang isa barapa' sihat.

Mimang aru na nap um pariama' naugah da nagara' antad do opod ngato opod ngatoun lapas pasal tokou buli mongontong kan sakajap-sakajap rasam sakajap-sakajap malasu' jadi' tokou punya' pariama' sa' manantu'lah.

Mongoi uma' da doktorlah um kalau muwot da panyakit no mongoi uma' da doktor.

Nunu mokompot kalau di jakii kalau makataak makalap da duit mogilo lah <laughs> kalau mongod makalap da duit mogilo dan sanang berurusan melakukan sesuatu um dan mungkin masa tokou makalap mongoi umrah ka, mongoi haji ka.

<laughs> iti ntai carita' anak-anak ti carita' upin ipin. <laughs>

Kehendak ku untuk anak-anakku supaya iro berjaya lah bejaya nunu ni bidang yang inaya dah kehendak ku da siyo semoga iro bejaya.

Kalau dicakap pelakun yang aku minat sekarang tih um era anu tih um era um Samsul Yusup lah um M. Nasir um dan Habsah Harun ka um dan mogilo lagi lah.

Cara ulun-ulun okoi mamayar da pogun peniagaan semuanya cash lah pasal jarang iro mamaguna da ba secara atas talian atau pun um menggunakan da kat pasal iro ondong mangguna da cash oni.

Iti kalau ada kelas memasak buli mau maya' da kelas memasak pasal kuo titi mogilo pelajaran baru'.

Kesiatan yang makawatir kokolod um buah pinggang magilo kanser magilo diabetis magilo bila ino magilo iyo mangurangkan da produktiviti tokou bakorojo.

Kalau da komuniti jami' ti Bisaya'lah mimang kabanyakan iro ti mau' suka' bamain da parmainan basikal kikik um main koto golong main simban um bagasing um balastik dan mogilo lagi'lah.

Program radio tampatan napa-mapakai ku um program radio Sabah pasal mimang ngam-ngam da jiwa ku yang kaduonyo radio Era.

Tanggugjawab mamantau da kawasan komuniti no mambantu da masalah-masalah yang berlaku dalam kawasan.

Dalam teknologi sakarang ti iyo ada ma-makapaida mabalut um aru nini risikonyo paidanyo macam-macam lah.

Ok kuro gaya' mamiri' atau manjimat da duit kaluarga' tokou momoli da barang parlu' saja' kaparluan oni' gulu' um kalau isa' parlu' no isa payah um cuntuh makanan mimang porlu' lah pakaian isa' semestinyo tiap bulan tokou momoli makanan mimanglah salalu'.

Taim oku baiskul ri mata pelajaran yang oku paling minat ilmu hisab um sabap um ilmu hisab ti pada um dijoklah molosu' dan isa' porlu' mangapal um yang panting mangingat da numbur jumlah um mangira' ino ino nio wokon-wokon macam sejarah no mangingat um atau pun yang lain-lain no.

Pandapat ku mudah oni kalau tokou mamakai da teknologi ti mapandai mamakai tokou akan mendapat um kemudahan kebaikan tapi kalau tokou salah guna pakai da teknologi ti mendatangkan da kamudaratan da tokou sendiri dan keluarga tokou lah.

Mamajaga da inan dengan kesihatan tokou sanaman misti salalu sanaman manjaga pemakanan supaya sentiasa sihat um sanaman pantinglah mungkin seminggu tiga kali manu kita perlu sanaman.

Korojo iskul yang molin kolod um bila mangaal da korojo rumah Matematik um ino nio Matematik no molin.

Filem da tv ti kalau salalu tokou mongontong wayanglah carita wayang rancangan tv yang salalu antangan koyo nio barita no pemainan-pemainan mapakaimu macam-macam onilah yang ada da tv no mogilo sendiri oni mamilih nunu antangan.

Duo-duo oku suka da guang atau da salura walai kalau oku mau barihat oku suka mongoi oku suka da salalum walai barihat mongontong da tv lumimpang kah modop tapi kalau mangirup udara segar sekejap mongoi saluralah mongontong da bunga bagai.

Oku selalu mamakai da teknoloji ti masaruklah mamakai ti um taliponlah talipon bimbit pasal talipon ti alat perhubungan yang um teknoloji wagulah sekarang ti um sanang tokou ulun mosodu buli sumomok um pakara susah manjadi sanang kadang-kadang.

Tumbu-tumbuhan yang tinanum um kuolah kalau kuo mantanum da durian durian atau pun ilodlah kalau ilod um majadi da wagas.

Kadang-kadang sain buli balajar tantang tumbu-umbuhan bianatang macam-macamlah um tantang kaidupan um binatang-binatang tumbu-tumbuhan macam-macamlah.

Biasa pemainan anak-ank da komuniti anak dalaid selau main da simban, main da gi gasing, jurupain, polis intip tapi anak zaman sekarang ti lebih suka main da permainan video game lah.

Makanan siat ti makanan sada' umou makanan barabus kiyaun kiyaun rabus yang isa' mosin da akanun labih-labih sasakut sasakut kampung makasiat monong makan tatino.

Manyadiakan da bahan-bahanya lah magium da bahan-bahanyo lapas tino mangansak lah um makanan yang kaliuran no.

um Pasal pariama maugah-ugah ino kehendak Tuhan um tokou isa buli mengawal cuma' tokou kena pandai bersedialah apa-apa keperluan setiap kali pariama baugah-ugah. Ino di luar ketentuan tokou ko luar kawalan tokou.

Macam-macam bulii kalau teknoloji ni ikut daripada kamampuan sandiri' dan kaparluan samasa'.

Yang partamanyo tokou kana mongoi panguma da masarakat no lah watan tokou nunu masalahnyo nunu bantuan yang buli tokou bantu disiyo manyapul disiyo supaya masalahnyo no buli tokou um mapagaan takiuklah da masalahnyo no.

Aru aru perbizaannyo um sabap kalau umur yang mototuo lambat tapi sekarang ti anak-anak momulok anak-anak ranik dan kadang anak tadika pun ey mapandai pandai kolod mamaguna da teknoloji apalagi kalau henpon ti

Manyunsub iro batanang barihat dan kuolah baristigafar supaya guang no isa abak-abak.

um Paling sanang guang masa um basalin anak partama um sabap anak partama semua ulun suka, mokumpu pertama cicit pertama mogilo ulun mongoi pamalawat hadiah pun mogilo semua orang suka

Um mimang arulah um macam-macam bahasa oni pinalajar do.

Bah iri bat nasihatnyo ri tunjuk ajarnyo ri um samualah yang buli mapatingkat da kaidupan buli mam mambantu' kejayaan masing-masing.

um tondu' adau kalairan isa oku sa mangaal da nunu-nunu tondu' biasa' anak anak makaingat wanu makaingat um katabinai samua makaingatlah um jadi iro just mengucapkan selamat hari jadilah kalau anak-anak no momoli da hadiahlah aru da joki' kalau tondu' nunu-nunu sada' parnah.

Muzik tradisional yang aru da paat ku ialah kulintangan kulintangan kalau Bisaya Kulintangan lah jangan tarian tarian Bisaya nini.

Bagi oku pataa parkhidmatan awam panting bagian kasalamatan sabab biasa da kampung ti maka ulun jaat jadi aru.

Samua sekolah da nagara' jami' ti sabanarnyo manyukung da mogilo bahasa' ti supaya iro anak-anak no iskul ti buli balajar mogilo bahasa' jadi' kalau iro nongoi da komuniti mana tampat masing-masing bahasa' do sanang sanang bat iro bagayad.

Iti macam-macam um binatang kara' aru using aru harimau aru.

um gaya' masarakat buli monya' manyapul da ulun yang momorlu'kan adalah tokou mongontonglah nunu nunu yang buli tokou bantu tokou bantu kalau dari segi' kawangan tokou mambantu buli buli kalau sa' tokou mikibantu' da waibi.

um Kalau wanu oku suka' iyo salalu' manaak da nasiat joki'lah salalu' manaak daa pandapat um sabanarnyo iyo bijaklah kalau rakan kawan-kawan roti iro salalu' manasihat mambantu' nunu da korojoku iro banyak mambantu' .

Da guang walailah sabap kalau da guang walai no kalau ada' apa'-apa' barlaku' da luar tokou selamat.

Bangsa' binatang yang aru biasa'lah um using karabau um manulah.

um Pandapatku um pariama pariama maugah-ugah no ino nio kadang-kadang tokou ti pun um sa barapa sihat kalau sudah pariama maubah-ubah malasu sajuk na nunu ogu sogiton bila iyo maugah-ugah no.

Biasanyo menjaga da ulun-ulun ti pertamanyo wanu kaduanyo keluarga dan katiganyo mongoi da hospitallah kalau lah sudah nokorikot masa mo maganak um biasanyo okoi ti macam manu lah da komunitinyo iti.

Ok panggunaan perbankan salalum talian bagus mamudah da korojo tokou sanang tokou boleh jimat masa untuk bagarak dan korojo tokou mudahlah isa payah tokou mugad masa pun jimat.

Makanan sihat no makan da sasakut makan da ampuni' makan da buah-buahan.

Iti pun buli nini' berlaku' dalam dua situasi kalau yunai marumbut no sudah sedia' um menempah perkhidmatan Klinik Ibu dan Anak iyo jinaga' da jururawat jinaga' da keluarganyo suami ibu bapa' atau keluarga lain tatapi' kalau iyo isa' nogu bakalinik mimang iyo sapanuh masa sapanuh masa dijaga' oleh suami ibu bapa' dan keluarga' yang lain.

um nunu nunu pun ino tokou misti' um batawakal adai pikiro' barang atau banda'-banda' yang isa' tantu' yang masusot da pikiran adai pikiro' adai mampanakan da nunu-nunu tokou mangaal oni nunu tokou punyo krorojo adai pikir adai pikiro banda' yang sa' sa' mabalut.

Projek nangaal ku da masa Universiti projek kreatif mangaal da kipas isa baguna da karan oku jangan rumo-rumo ku mangaal.

Alhamdulillah setakat titi awan da yanan jami ti sukurlah um sada riak-riaknyo mau akan rumasam sebapnyo cuaca ti baguslah tapi sa taulah kalau da masa sodopon ti kadang-kadang cepat boh berubah.

Mangawal da kaadaan komuniti lah menjaga kaamanan da komuniti paat yananyo no.

Caraku mamaruang da nilai kredit adalah cash mongoi da kadai ataupun secara atas talian.

um joki' da talipon bimbit um pakai postpaid jadi setiap bulan oku mamayar pakai online bila gaji bayarunku teruslah bayaran bulan joki' da talipon bimbit setiap ujung bulan oku mamayar.

Oku rasa tantang bajet ti isa na parlu micukup untuk bajet keluarga cuma tokou babalanja pada barang-barang yang perlu oni tokou isa na parlu momoli da um banda-banda yang isa parlu jadi untuk mencukupi da kaparluan tokou um bajet tokou tokou perlu momoli barang-barang kaparluan oni.

um Iti maya' nio da kaan ulun um cara hidup sihat maya' da cara hidup sihat mamajaga' da cara hidup sihat.

Parmainan papan biasa oku bamain congkak kalau kat kat uno onilah.

Ladu yang suda batanum molosu da kuo isa mabuai tiga apat bulan makauwa.

Oku ti isa mapandai mongobit sa karita isa mapandai mongobit da mutu yang napandaian ku oni babiskal ino lah pandaian ku.

Komburo saruk iko oku mamakai da talipon bagantung dengan penggunaan kalau mogilo gunaanku mabuai oku mamakai kalau isa' isa' mongontong da keadaan sama korojo inalanku.

Pelakon keminatan sa nini berapa minat yombo yombo, tapi kalau, yombo keminatan ku ah kalau nunu pelakon balut, keminatan ku lah, kalau isa mabalut isa ku minat um P. Ramlee kali.

um yang oku makasejarah da iskul ti cigu' jami' ri dalaid ri isa' nini' gana' garanglah sadang-sadang ililih bila ada makasala' no macut no kamu okoi ih oo' ih masih oku ingatanku sampai sakarang ti awat.

Iyo maugah ti mengikut keadaan semasa iyo maugah um cash no lakat um buli ikou bank in bayaranmu online transfer buli mamayar um pakai mesin deposit ri buli ikou nini sekarang ti pakai nunu ngarannyo ti QR.

Seni keminatan oku suka balagu kadang-kadang suka mamalukis suka mamagubah da bunga mangias-ias da walai yang pariasan-pariasanlah kadang mamagubah da hantaran ino mimang keminatanku

um Anak-anak ti bamain do pogunku ti iyo selalu bamain kuolah main biskal main layang-layang tapi kebanyakannyo no da talipon rono bamain game.

um musim bujang ri oku parnah mamain video game oni um kuo ti game-game macam um game babula game bagusti dan oku rasa ino oilah sebap oku isa barapa minat boh main-main game ti.

Pusak bunga karatas.

Yang nunu bagian paling makajadi da sampungot da korojo pangajian atau kagamaranku um nunu-nunu oni' korojo yang maka taimlah nunu nunu korojo yang maka limit masanyo ondong makasampungat da korojo pasal nunu nunu pun iyo maka masa kan jadi' tokou mau' mangaal da korojo no capat.

Tukuh sejarah legenda kabilangan kalau dokou Bisaya' ti Shahbandar jangan Dang Insumlah kalau da Malaysia ti Leftenan Adnan kalau legenda Hang Tua' Hang Tuah ino antara yang kapandayanlah.

Da minggu titi oku makakito um usak mangga' um usak mangga' aru nini' usak lampun aru nini' usak rambutan walaupun makauwa' nogu wokon um.

Mimang aru progrim kabajikan yang moponggor da karajaan yang mimang mogilolah yang partama' sekali' tokou ompunyo um iktiviti tokou um inalan da iktiviti tokou ompunyo kabajikan masarakat kampung da salalum jangan da luar.

Salalu manasihat da kaadaan samasa tokou sentiasa waspada sentiasa mengingati dunia pun kalau kau ingat da dunia pun misti kau ingat akhirat nininasiat yang berguna untuk dunia dan akhirat.

Perayaan yang paling magayuh adalah perayaan Pesta Kaamatan um inolah perayaan yang paling magayuh yang sambuton setiap bulan lima'.

Ogu bagantung kalau da salalum porlu' da salalum salalum porlu da salura' salura' mogontong da kaadaan.

Maya' da kaadaan samasa mana yang mabalut oyoon mana yang isa mabalut tata tatakun.

Parayaan magayuh um kalau ulun Islam hari raya' puasa'lah salapas puasa' sebulan mimang marayakan hari puasa' baramai-ramai ino mimang parayaan magayuh bagi' um kaum Bisaya' kabanyakannyo beagama' Islam.

Acara atau perayaan paling-paling tokou mamanyambut da hari raya.

Par parmainan papan yang pernah aku main namain dam main karom ino ni lah yang permainan papan pandayan ku.

Carita atau kabilangan da budaya tokou yang mapakaiku adalah carita pasal Dang Insum iyo punya perjuanganlah ino lajenda de Bisaya da Beaufort.

Iti pun bagantung pada kaadaan samasa kalau pariama duno ti miugah mongoi da mampurasam suob kamarau kuro gaya maya tokou nio um.

Ada' nini' iro bacarita' pasal sejarah kaluarga' ti um terutamanyo iro mapuara' pasal katurunan-katurunanlah yaki yotud dalaid ri um ikaram supaya okoi sumipandai da katurunan.

Rupa' awan da yananku motomou. Ino warna'nyo.

um Oku ti sada no um kajadian sajarah ginuru ku do antad da iskul cuma sajarah yang isa buli ku kaingauan apabila oku nakalap da numbur satu dalam kaputusan peperiksaan sajarah tatino tatap isa ku kaingauan sampai sakarang ti.

Mimang aru kaluarga'ku bacarita' pasal sejarah sejarah teknolo sejarah iro bokorojo sejarah iro baiskul samuanyo tantang sejarah-sejarah kaidupan iro.

Berjaya di dunia dan juga da akhirat.

Perkhidmatan awam yang kufikir panting adalah perkhidmatan kuo kasihatan dan juga keselamatan duo-duo ti sangat-sangat panting da kaidupan tokou.

Macam-macam carita, ada carita tauladan, ada carita yang makairak-irak, ada carita yang carita kuo no ngarannyo ti carita macam um lagenda-lagenda punya carita.

Yang salalu makito ku jenis tumbuh-tumbuan ti aru rumput da lalan rumput makito ku kadang-kadang ulun mantanum da lampun puun-puun lampun rambutan limau um manulah yang salalu makito.

Nunu um hasil sistem sokongan sosial sino-sinodio da karajaan sangat-sangatlah mabalut pasal antad da laid aru perubahanlah sakarang ti labih mudah daripada yang dalaid.

Mimang baguslah supaya anak-anak buli um ada' paningkatan untuk palajaran masa-masa akan datang.

AI ti pasal kuo pasal satu teknoloji yang mambantu da kaidupan yang mambari keidupan parubahan yang mamudah da korojo ulunlah.

Batanang gulu' adai bapikir isa maru' tokou oni ulun andang mapandai abak-abak daguang ti santiasa' oni' tokou bapikir positif supaya minda tokou ti nabuka sedikit isa' lumakak bila bagayad da rumo.

um Pasal mongoi da laut, tasik jangan bowong adalah satu yanan tampat tokou um mangalap da cas-cas positif mapananang da fikiran jangan guang.

um Panggunaan perbankan da salalum talian ti sangat-sangat sanang sangat-sangat memudahkan isa mamayah da ulun jadi nunu nunu pun penglibatan perbankan tokou buli mangaal sendiri isa kira masa dan tempatlah.

Bobuong yang makitoku makalu um bobuong makatanjak um bobuong tatiti mangakan da umbus boh kamu umbus sawit akanunnyo umbus um uwa' piasau bila iyo nangakan um lama'-lama' matai puun tino.